Kuma svil me inou anna min, ko koma gruing te o ool o onieruk ngam her kaelik kun ma rek ngima haveing dok tw, "o ol ruk lol he emik o a ye to ivie." Ngima klang dok mo ol too tgoluk tokhe kuma svil mang ngin tok. Kuma ngrang ngim mo tgoluk ngimla krum e tokhe j]kuma svil kam punpa ka grung kpis mang ngin mang ngina keknen to arche kam nngiar ngima nngiar ka klang o mia mo ol tokhe kuma svil kam punpa ka grung kpis mang nging mang ngina keknen to arhe. Ko ngima klang ngima ngiar. E titou ka kekenen tmi ya. Tokhe kuma svil kam punpa ka grung kpis mang kuma vle kuon nang kuma vokong te kua svil ma nieto, to kuma punpa ka grung kam ngrang en kam klang dok. en ka keknen to kam nngiar ngang o mia. Tokhe o mia tgus ngama svil mang keikiem ka keknen va kat kuma svil mang ngin mang nginalo keknen. Ngiak koul. Ngiak punpa koul nginera vokong yin, nginera havai te, "olte orsang ay ta o ool ri o vhoi ruk ho o ngaiker ruk ho." Nginera klang yin mo tgoluk. Ngina keknen ngim kacharom he kuma svil kam grung kpis mang ngin mang ngina keknen to <noise>